Eey, njuɓɓudi laamu potal ɓuri fof yuɓɓude ko fayti e dawrugol. Ngati mone fof ene waawi laamade. Kadi kala laamino tawatee ko yimɓe cuɓii ɗum, laamini ɗum. Ɗum noon, mo ɓur- ɓurɗo yiɗeede fof ko oon foti laamaade. Ɗum ene yuɓɓi no feewi.